Alura mi lon li la salsa al curry l'ai mai fala, anche përché ël curry al e pa 'na coza ch'al dël post e cuindi savrìu pa cume fe, gnanche me pare e mia mare al an mai mustrame, pös pruvé a di cum a s'fa, ma la campu li, pìu ën po dë panna e bütu ën po dë puer dë curry ën sima o lon ch'al e, mës-ciu tüt ënsema e pöi lon ch'a sauta fora al e lon ch'al e, però sai pa